Engir jihazera meni, jihazera entani <hesitation> eyie lon digeitta tougokani, tougadta marsa kena egina, لكن tern nannae hikr, hikr tren nanne alieka, taka ta dictor ma assien ta gerion ghair erbaimo nesfel man soal owolni galagkoli, taka geriafin ghair eska jawbimo enga.